په اغیزمنه توګه د یادښتونو اخیستل په فعاله توګه اوریدل، په مهمو نظرونو تمرکز کول، او د اسانه یادولو لپاره د یادښتونو جوړښت شامل دي. د لنډیز، پاراګراف کولو، او د سرلیکونو او فرعي سرلیکونو سره د یادښتونو تنظیم کولو سره، تاسو کولی شئ معلومات په اغیزمنه توګه ونیسئ